صح كي نحكي على هالعمل الفني زين ولا لأ؟ في شوية حاجات لازم نركزوا عليها، أول حاجة كيف يقدر يلمس مشاعرنا؟ إذا العمل خلاب تحس بشي، أو تفكر بطريقة مختلفة، هذا يعنى عنده قيمة، ثانيا هل فيه إبداع، يعنى هل العمل فيه فكرة جديدة، أو مميزة.